अपन बुद्धि ल बढ़ाये बर ते बहुते सारा चीज़ खा सकत हस। जैसे कि मछली, अंडा, चना, बेरी अउ नट्स खाये से बुद्धि अउ। याददाश्त तेज होथे ओकर विकास भी होथे।